Kichayiyu kuan enero marzo, abril, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero chindo kuya'á uchi uvii yo'o uchi uvii yo'ó xayuu kuanri u un yo kuan xhiyo chikavi, tayukuan nikuia nivi nikuia chiuyó nayokichache navee navean mando'a yuu kuan ante yonre yo'o vee vachí, manri vee yuu kuan manri veyuu tu kua kian vee jalapa vee yuu vee manri troco tuu no'o yokuan chixo ajan chuxavi, konra pero despues tayo'ó kuan chanii yondo kuan kicha xava'a konrán ndo'o, ho xhite ndatanra ndo'o cuenta vee kuenña ñuu kua yo kuan xavinrá. Tonrando okoxhikonra nokoño mandoki ho yi'í penro nduu kuandó, chino vee taxhia iho vee vee ndo uta iho ánte tayo'o ñuu ñavii yo kuan despues xañavi ka'a mayoo kuan vee nama'a yutuu, yekonra yutuu to'o trementina kichiyo trementina yuu kuan kikonra yuu kuan ñu'u mando yuu kuan kionra ma'a yukuan, ño'u ñuu kuá koñanra tomo yoto trementina uña'a nuu kuí ña'a kua forma chí chiñama yutu kandoyo kui kuachima nuu chega kua kuyuu antes ante tain yu'u, iin yuu chandavi nakayu kuan xhiko xhikanduyu ya'a yavemako chachavayó kua nama nama chin ya'á tachañiu yuu kuan maí cortesa manri cortesa ma'a manri desperdicio chañi ñii ñuu, yuu chandavi chiñiu kuan ñanakaxia nducho manri xhina'a mañanri pa'a mañanrí clanrasol manri yengue nakaxhiandó. Chinchikayoté nakayendo manri mandá manri xoyeka nakanda ihó, kandoyo kuan ixandó ante kuxaka yaxhe uyeí yuu kuan nakayandó tayuu kuan tayeká, xhika xhikamakonrá yo'o he chikan kuekonra kokenra ndukuu kokenra nuñi tachinra nuñi, tachinra yuu kuan kuatacha tachenrá tañavi chinuu chimachá kuiyo chamachito vee yo'o kuan chikakenra tiyaká chikakenra tiyaka taxhinkonró, kandoyu kuan tachika iho yandó nacha'a konra tayun yuu nuu nuchiá takayando nakayando chinukuán, chikayote nakayandó kuando nachindo tukoxo ñiuu nuu nundo nuxhia nakayandó, chachi chikuti yiana chando taviki nuu kuchindó chikachinduu yuu kuán chakuaya chachindukuañi, ñachiko pero ñuu xa'a ivii ikuanriyu chikachindó yuchiá. Chatando nuu yuchiotu yuu kuan kuña kui, nakuiyukuan xando kiyuna kayandó tanachando ka'a pero kachina konra tanriki ña'a kuu hora tayuu hora chiñuu xaí kiño xaí xhitá, xhike xaí nakuu kuain nayanri ma'í kando yuu kuan kandoyo kua xandó tayukuan takeka kuyen ande viki ko'o viki nayenguó tayo'ó, ñuu chayo'ó kue ño'o veva'a chiño'o, yo facilidad chiñió ante ñanri ñanri facilida manri nayeguo ndañi ñavii iho taya'a viki, yavichí iho xandavi ñavii vee ñoo ñavii nudaveño chikakui ño'o yavii ñuu ño'o yañio an pero yuu kuan kando yuu kuan, tachandavii iho, meña'a yio chí taña'a xa'a ñuu ñakukomi ño'o xhiko ño'o ñoo ñakui xhiko ño'o xhun xoyenre kaxhi yo'o xii kuu luvi uniciento axhu'un. Ketañundo'o no ujun yo nunca sando kue ka'a nunca xhanuxhian kuenyo kuexi kuando konrá ha chai ñochi konrá pues, yee manra xhikonra oyumanrá mekonro ñunduu xhikoxonrá ndo kuenta makonrá tuu kuenta makonrá pero yuu chi chixai cumplir chiko, konra takei kaxhí jun ante iho yukan burro, cabalo, xiokuan nduku xhiko xo'o noño chokoinxo iho yuu kuan yuu kuaxhiá chachachió hi paloma ndui viko ndoyó chakatonkonrá paloma xavii konrá konduku manri ndoko xavia naka kandera paloma katanexhia kundavi kundoyo xii ayuu kuan, yo'o xuxayo xinkondu teya'a ndavaxhi takandoyo kuan hixhakuvin ndó kando kando, xii yuu kuan kuandu yo'ó kua tundo'ó. Itanyu yukuan macha makonra ye'e yuu kuan chikagandó, oko ma'a tiempo pa paloma machayió, hora xhin mandukio yuu kuan ma'a kuenta chí viko tuu yo'o tamayu xayando majitu tuu ka'a ayuu kun kanduku, kayuu yukuan ixakuvindó xita yuu kuan nami este si puesante todo yuu kuan manriyo'o xuxaxen yuu, manri yo'o xuxande yo'o yoi tiki yaya tiki yaya paloma yaya yuu kuan ndubuu tejitimo xaxakuyan ndo'ó, yuu kuan tava tandeyu yuu kuan tayovo xakuyan ndo'o nayuu navi vichi iin ndonguó xaxapayó viye manre ndoguo lejitimo chino yuu kunxavi tichi xuyi tuu kuan ndukia xui paloma, xovii kandoyo tukani chinxiyo kayii nduva'a xita yuu kuan tataxiyo manri kuan manri choto manri xhaxi minri kundavi nduu xhaxi yixhaxa machiya kanduá. Takikia xhaxa takinia kuxhaxindó kuando yo'o kunu xhichi kande yo'o nduku, chachi yo'o nduku machi nichikiñi atuñañini yuu kuan tuchamani kuikon kuan kuichoto chachindo kuikon ña'ami yuu kuan ma'a pochote kuan kuñami kuachindó, tayuu kuan matitale yuu kuan lapa tuu lapa chindó tuyu kuan tutiyandá manri yanda ñuu kuu tichacha tachindo mayuí, tiya'a lejitimo manrí tiyanda taxhindo tiyavindó ichuchio taxhindó kando yuu kuan yuu kuan chachindo manri manri chava'a chachindo kaya'a tiyaká chachi kaken ño'o uun xukuxu axuu kachindo xhin, pero viki mayuviká yuu kandari viki tiya'a ya no es mayukua nuu kuan chava andiki luego ndugu xaxhaxi achio viki ma'anrí yuu kuán ayin chaxata yuu xan xa. Xakuña xaxhiko konrá ño'o manri yuku manri alimento, kucha kucha nayenguo manrichiño chiño ta'a kue manri kua manri kuxhachí, chachi ñovii chachi yuu kua yukuan kuchachu yuu kuante kando yuu kuan kandoyu kuan xhaxhin ndo'o ta takekavi yuu kuan, an xakain xaxavi tu viko pues xandoyo tu kaxhi yuu kua chotó xhachindo xhoto almendra xhaxhiyo tuu kuan tu kava'a yuu kuta kava'a enpumango xhekundo ko'o luxhió, luego ndoko xhachindo kochendo torojil xhachindo na'a kuyu kuan noko xhaxhin yuu anté luego yuu kuan ko kan ñamii ñuu, chikonon chiki tañondo chimachiki ta tondo ko'o torta torta cha'ami nachando chachindoto nduchí nuu ñuu chinya'a tachin yiko. Chaxavindo chiko chiko ñami'i chiko ñami xavindó, tañuyuyanguo tachindo kuakuchava ndakucha'a kuandu nuu chiki nuu chiki nakucha'a chikondo hora o'on, chakuando nakuchindo nakucha'a mayunda vivichi kuyun kando koyanda kuta kuu cha'a yukuchan aka iho pero yukuña'a, vii vichi chaxhindo vanri vakucha chinda'a ndachi ñuu pero ante ñuu, kuan manri yuu kuchika kendó no'o chiki tayavi kachendó, kando yuu kuan taxhi taviki impuyi ha tayindo jamaica yo'ó noviembre cha chatondó noviembre, diciembre chachaiña jamaica xanaiki chachuncha ma'a tuu ya'a kuan kayendó manri chava'a, he ñukutu haexhión umm chate ha taxhiyo ya'á kuii ya kui tayiki paloma takandukia xuki tiyaka. Xuvii nduju xuvii paloma, xuvii tiki, xuvii yuu kuan, xuvii ya'a kuii, xuvii ya'a kuii xavindo kayuu yukuá xayukuan <hesitation> jun.